लाईट बल्ब तमान किसिमकि होत हय तमान हानी होतहयं । और बे विनकि प्रकार अनुसार विनको काम करनको तरिका फिर फरक फरक होत हय जैसे कि इनक्रिडेन्सेन्ट बल्ब औरि होत हय <hesitation> गरम हुईके <hesitation> उम लाल हुईजात हय चमकत हय तओ बो उजियारो देतहय फ्लोरोसेन्ट बल्फ होत हय बोमे एक ट्युव होतहय और बोमे गैस सहितको होत हय और बामे जैसि विजुली प्रवाह होत हय तओ बामे <hesitation> उजियारो दिखात हय एल इ डी बल्ब होत हय <hesitation> बोमे फिर प्रकाश निकर्त हय और लाईट <hesitation> बल्ब जैसेकि विद्युत्त बामे जात हय तओ हुंआ पर एक किसिमको <hesitation> कार्य होत हय तओ हुआँसे चाईं प्रकास निकर्त हय उजियारो आत हय ।